La misy olo raiky miezaky manaparitaky da ino gnataony <hesitation> a-anaovany heky moa zay i ankanjo igny vita zay la indesy amin'ny toy koa ny lamode eeamin'izay fotoa zay i ka efa miaramiasa amin'ny olo maro mana an'izao styliste zao i, mana an'izao manequin zao i, maro fe misy avao koa a mode tsy akanjo fa la mode amin'ny fomba fitsara fa lafa izay i, lafa eken'ny be sy ny maro fomba fitsar igny la lasa fomba fitsara andavanandron'olo koa igny.